﻿Se mbaetɨ jeta tipos de llave amomaneja, jaeñoma amomaneja se mokoi, seroke regua mopeti, jare mopeti se oficina pegua, jaeño jokua reta se aikua, jukurai amomanejava, mbaeti jeta llave aruata, porque sëretape mbaeti mbae ipuere vaera, amboutiliza jokua llave reta, jaeñoma se jae mboapi llavesño se amboutiliza